To nuŋ tanghe kati mm baye nungbo tin yimi, ɓurak vuko nin ba nigo <noise> ni ɓaka jan gele a wi yu mee gwi kuŋ kani tanghe mowini ti shm nungka nin bere loye nunghi ɓakale yo ni tanghe nuŋ tanghe ka ɓakaleyo <noise> nuŋ tanghe. ka mwa tanghe katin gbome fu arnung ye turiɗit, mowi ye ɓurak ni tanghe ye bermi ni tanghe wiye ye ye ye turii galamgoshi mowini ye turi galamgoshi kung ni tanghe na ni manghe yo, mowi ni tanghe ye were turiɗit ti luki ti luki ti luki ti luki ti ye ber yem bermi yee ɗom ye <hesitation> gonglong, nin tanghe tin gbome fu ar nungni, shoka ar nungni uri shina tin yimi <noise> ni kane ni tanghe nungha ɓakle yo, ni tanghe ɓele, ni tanghe gbere mon wi ye nwaki nin tanghe shoti katin gbomeni fu nuŋni kani nangle gom ti kanak, mo wini ninka ga pen ni ɗoren je nwakiyo, ye ɗenɗen nwa ywale kung nin shi tanghe shoti katin gbome fu ni duk ye fek turiɗit fek ye turiɗit fek! ninshi tanghe, nin tanghe turi ɗitɗi shoti gbome fu nung ni shoti kanin shuuli ni tanghe ni yo nungni tin gbome na dahad, Wuri ni geni ni maten yeme niye tani geni nin tanghe turi ɗit ti luki ti luki ti luki ti luki ye turi ɗit uŋ mo wini kani tanghe da kaan she, kani tanghe dit she, pib ninshi tanghe ni ni tanghe kan swan she kaswan she ka kaswa ɓaye fan, ni tanghe ɓaye wi̱i̱ kuma ni tanghe kpak ye nuŋ kaka gboneni fu yimiti ar nuŋni sho kani shuli yo ni shuliyue shoti kakwe ɓakani yo, kwen nuŋka mon wi yel dit tin tanghe ye were turi kawa dabaleni uŋ nin tanghe sho yimi shoti ar nuŋni ɓa shi ar nuŋni yim, mowi yele vuko yela vuko nungni gbome ti ti bibi shoti ka nwaki kanin tanghe, tele voko niŋ tanghe nuŋni ni job b ni wi kini kon da kaa nin lo nin wi tur taɓel ni keb ni furko she ni tuka ni ben nwani, voro yili yo awi niŋ wi mangari ni tanghe fek ye turi ɗit daka mo, mwa wini ni tangheni mwa win turi kpakal, nin keb turi kpakal ni gbom ni shumi ari de tin gbome fu yimiti ar nuŋni kwen nuŋ tanghe ka yel diɓo tin tanghe da <noise> yen nuŋ katin gbome fu yimi arnuŋni ka dit she ka dakan she.